Ty fomba fiasa masiny azy mpi- mpamatatsy na famantara setroky rey. Lafa misy setroky antrano ao na setroky sigara na setroky lafa hoe raha may zany misy afo, miakatry amy raha iny eo ka mahazo an'i masiny iny, mipelapelatsy jiro menamena zay, la mikoikoiky amizay raha iny maneno. Zay ty fomba fiasany.